Mɛ lɛɛ nɛ nkɔ̄ ba ta kɔ̄ mɛ nan muzɔ̄ nkpi lo nwá ayɛ mɛ kupɔ̄ nwá kɔ̄ a rubɔ nwá nɛ kɔ̄ n shɔ̄ shi nɛ, nkpi dɔ̄ lɛɛ, wa kɔ̄ npisɛ kɔ̄ nnan na, nkpiilo kɛ kɔ̄ ba rɔɔ kɔ̄ england nɛ, icɛnɛ, mɛn pisɛ kɔ̄ n nan cɛnɛ bɔ. Kucɔ ibɔ̄? Lom ɔn naa nza kupɔ̄ nwá nɛ ɔn jɛ nakatrukpɔ nwan kɔ̄ a ye zuzwe nɛ wa, nwá nɛ azwa lukpɛ mɛ, kucɔ njɛ munɔ kɔ̄ n kɛn zuzwee nɛ, nwá nɛ lo kɛ na, sakɔ̄ nna ci kupɔ̄ nɛ, nkpi icɛ kɔ̄ baagáakɛ lo kɔ̄ ba krɔ ba lo luku- luku nɛ, kɔ̄ nna nini icɛnɛ azwa lukpɛ mɛ, ɔsɔ̄ icɛ̄ nɛ, icɛnɛ zwa lukpɛ mɛ kucɔ nɛ. Nkɔ̄ nan nkpi nsa kɔ̄ nnan nza a rubɔ̄ nwá nɛ bɔ, ma nnyi kɔ̄ na nini nza agiiba nɛ, madá n pisɛ kɔ̄ nnan nza rubɔ̄ nwá nɛ kɔ̄ nnan na nakutuma cɛnɛ, nna na kutuma nwan kɔ̄ an dɔ̄ agá kuva nwan kɔ̄ n bɛ yuwɔ itsi mɛ ɔsɔ̄ minyɛ yɛ mɛ nɛ, nza icɛnɛ nɛ, nza kupɔ̄ aba nɛ dɔ̄ kupɔ̄ n pisɛ lkɔ̄ n nan nɛ na. Kupɔ̄ ablɛ dɔ̄ bɔ karisi minyɛ <hesitation> amerika, kupɔ̄ nɛ zwa lukpɛ mɛ gɔnɔ, kutun ba kɔ̄ ba dó bɔ nɛ ɔsɔ̄ lutun agá ba ká ba zɔrɔ nɛ, azwa lukpɛ mɛ, kɔ̄ nnan kupɔ̄ nɛ, npisɛ kɔ̄ nnan bɔ nnan kupɔ̄ nɛ, npisɛ kó nnan bɔ mannyi kɔ̄ n na drɛ ɔsɔ̄ minyɛ atɔ̄ vrɔ-vrɔ kɔ̄ la zɔrɔ agá cici kɔ̄ nni kutun agiizɔrɔ ba gá kɔ̄ azwa lukpɛ kɔ̄ nnan nza apɔ̄ a ban nɛ kɛ na.